විවිධ පිටි වර්ග <hesitation> වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. හාල් පිටි <hesitation> පාන් පිටි <hesitation> ඉරිඟු පිටි <hesitation> එතකොට <hesitation> කුරක්කන් පිටි <hesitation> උඳු පිටි <hesitation> ආටා පිටි <hesitation> ඒ පිටි වර්ග ගොඩාක් <hesitation> වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. එතකොට මඤ්ඤොක්කා වලින් පිටි හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වලිනුත් <hesitation> විවිධ කෑම වර්ග හදනවා. දැන් කුරක්කන් පිටිවලින් කුරක්කන් රොටී <hesitation> කුරක්කන් පිට්ටු වගේ දේවල් <hesitation> ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හදනවා. එතකොට <hesitation> පාන් පිටි වලින් <hesitation> පාන් වර්ග <hesitation> බනිස් වර්ග <hesitation> කේක් වර්ග <hesitation> ඒ වගේ දේවල් <hesitation> හදනවා. එතකොට <hesitation> අනෙකුත් පිටුවලින් දැන් උඳු පිටි වගේ ගත්තාම <hesitation> තෝසෙ හදන්න <hesitation> උළුදු පිටිවලින් උළුදු වඩේ හදන්න <hesitation> ඒ වගේ දේවල් වලටත් යොදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> විවිධ පිටි වර්ග වලින් විවිධ කෑම හදනවා. පිට්ටු <hesitation> පෑන් කේක් <hesitation> තෝසේ <hesitation> ඒ වගේ විවිධ ආහාර වර්ග හදනවා. දැන් කේක් හදන්නත් <hesitation> විශේෂයෙන් කේක් පිටි කියල පිටි වර්ගයක් පාවිච්චි කරනවා. <noise>